Kei nyo tan tan nainy te agiir a nyo, nating papara rou fiisen mem fo vatau tsiau. Ana nyo mas kamirou nainy mamaget, mamagat fiisen men fo vatau tsiau. Nyo koman firou nei tan nainy tan kat a kainy ainy tan tan nainy tiya nan te agiir a nyo, tan fakats fatabin, fakats fatabin tan nainy te agiir a nyo. Nyo ma nom fokinai fo vatau tsiau ana mam te mam te ainy, mam mam ma nasnas faarof fo sa mam ma nasnas ya, ana mam te ainy mam te papara ana mam te sisiuf mam te kokotsira naaman. Nyo komainy te papara fiisen mirou fo vatau tsiau tan foka fini nan. ge mes mam jiu kan mam te mafuu, tana saa u nainy papara. Nainy tsiau iny papara. Nyo komainy kainy ror a buiny <hesitation> parawa ri ma ri ma kat ot vanyo ya ana nyo te pee ya, nyo te faainy fo vatau tsiau ge fo sen virr atai mam te agiir tan isen nainy to te naa miror te ri te para fiisen me manyo. tan nainy kan toya nan, nyo komainy firou nei pan ma via men <hesitation> foka nyo ma fagagets ya ana pan te maton faarei. Papara te kain non, nainy nasnas kan, nyo ma nasnas faarof nyo tefafainy fo vatau tsiau, mam ma kaa men, faarei te vegiau fi nyo. Nyo koman firou nei, mam ma ainy, mam te poroo, mam te ferera, ana mam te sisio fo sisio tsumam. Tan nainy te kovio a mam, nainy te, <hesitation> kaa rom mam, ge nainy te kaa fa papara rom mam, tan nainy kan to ya nan nyo komainy ror teibol, ma ri ma kakout faarof ka tiya nan ana ri te faakei kain a foka, ma kain ainy ma maton faarof ya, ma nasnas faarof, faarei jian iny naaman, sikia ro nyo ta moni nyo ma foiny, nom tsu jian iny naaman ge ta painy fats nyo ma nom tsun jian iny naaman, foronga naaman, kain ainy iny tan tanun ana mam te ainy. kat fa kat fa, kat faarei tsuiny ronyo na kain kain ainy iny fan, ain kan nainy tiya nan. kain fakaut, <hesitation> kainy ferera tsun an kain <hesitation> mak tsun nainy tiya nan ana mam te ferera, mam te tsue taring ge mam ma nom kain fo fo mes vatau faarei. Fo vurots kan, ana ri te naa me ri te gum, ri te papara fiisen me mamam, tan ainy, ana mam te poror ana mam te papara man kan komainy ferera fi rom nei <noise> mam ma sisiuf naaman, ana mam te ferera, vou mam te pasaan mee mam te nai ainy mee ana mam te mamagat, ma kaa me ta ta ka ri ma ri ma kat ya ana ma te mamagat fiisen men fo vatau tsumam.